Fanabeazana aloha gny tena hoavin'ny gny fiarahamony rehetra na eran'ny zao tontolo zao na eran'ny zao tontolo zao satria tsy afaky mivoatsy gn'olom-belo raha tsisy fanabeaza. Igny magnampy, mamolavola gn'olo raiky gn'olo raiky hahalala raha maro, hahafahany mitara- mamantatsy hoe ty gny soa sy gny ratsy, hahafahany mandrindra gny fiaignan'ny hafa sy gny fiaignany avao koa.